والله أعتجد إنى أفظل العيش في عالم خالى من الفجر، السبب هو أن الفجر يمثل عجبة كبيرة أمام تحجيج العداله الاجتماعيه والتنمية البشرية، عندنا لا يعانى الناس من الفجر، سيكون لديهم فرص أفظل للتعليم والرعاية الصحية، والحصول كمان على إحتياجاتهم الأساسية، هذا سيساهم في تحسين نوعية الحياة للناس بشكل عام وهذا شىء وأيد حلو.